जू टोस्टर च एक छुटू इलेक्ट्रिक उपकरण च जू ब्रेड थै गर्म कनै तै हूंदू। जब हम ब्रेड स्लाइड टोस्टर का भितर डलदा। और जू टोस्टर च वेथे चालू करदा। त वेका भितरा हिटिंग ऐलीमैंट च वा गर्म होंदी और जू हमर ब्रेड च ऊ टोस्ट ह्वे जांदू ।